Óɖò lèe ùwá màa na fíɔlɛ blù ɖí ìnyáŋò lí, ìngáŋò lí ù fíɔlɛ màa, kàyi <hesitation> únì nì ɔkpɛ̀ bù ɖo so ɖo ɛnɛ́ɛ ínyi úni ne ni soɖo. Ú nàzó ú nàzó vu ínyi nyomàa ɔ̀kpɛ nó ɖo nàáa mì bàni ikleàà. Únà lèe ùwáà <hesitation> únà lèe ùwáà ɛ̀buɖòɛɖí fìɔ̀ɔlɛ blù, ɔ̀tɔŋlù, ɔ̀tɔŋlù, à nàáa zo bùnyo ni <hesitation> ù nyo mámi àbelí wòó droògo <hesitation> ìdòfó màa ìnya ù no to ìlɔ ɖɛ́ɛ́ màa kása kɔ zá ya elíì wòó drò go ìdòfó màa ìnya elílɔké ɖí fɔmízi ká, fɔmìzi, à nàáa zo bùnyo ni ù nyo mámi, ábelí úni nálɔ̀ɔ wó droògo ìnya bìà bù fíɔlɛ màa ù nà mi ŋlè máàlɛ bùwá nyo ɛnɛ́ màa à nàáá fíàà. ínyáŋòlí kàyi à yilià de èsèse ɔwɛ vùà nyo ɔwɛ ɖòó bu nyo ni ù nàáa tu ugu po ányi elíì, ù nàáá tu po ányi gbèele gbèele gbèele. Kása kɔzò vuà nyo elí tè wòó to ìnàkpɔ̀ ányi ú nàá zèe ìnànà, ú nà zá aya wɛ̀. Elí búá ɛɖi <hesitation> ú na bàni, elí ɖí ɛ̀buɖò ká, ɔ̀tɔŋlú màa ɔmi ɖò ɛnɛ̀ kàɖi ù to ìlɔ̃ mámi ɔwɛ ɖòó fu ìlɔ̀ mámi àbelí úbìtí òó droò go kaka ìnya ása ɔwɛ yìze ámi ɖàá mu ùfù ni è nèe nyréwuà, ù be blù iku wèe, ù fíɔlɛ blù iku yèe. <hesitation> Elí ú nati ká. À nà zá tiɖòà áɖi elíì, ú nà zo nyo tè ùú kɛ bìsowɛ, à nàáá mi hìià yìile yìile yìileè. ù nàáa gbì, ù náàa gbìgo gbìgo gbìgo, à nàáá mì tìiɖòà, à nàáá mi hìia yìile yìile yìileè. ù fìɔ́lɛ blù ikle wèe sú kàɖi bù fi ábua kɔà káà, ása kàá mi yèè mì yèè éwu na fɛ̀ ù nàáá mi yè gbèele gbèele gbèele, yá òto ábua néènù úni flòówu íɖì kò kása ú náa mì yè iku màaɖu. ù fíɔlɛ elí ɖɛ́ɛ́ màa bù tà mi hià gbèele gbèele gbèele. úni sú bù tà tiɖòà káà.